אוּוַל חַאגָ'ה גַ'אִי נִסְמַע אֶלְמוּסִיקַא לִי כַּנְחַב חִית כַּתְעַאוְנִי נְנְסַא אֶלְוַקְת וּנִרְתַאח, מִן בְּעְד נְקַדֵר נִקְרָא שִי כִּתַאב וְלָא מַקָאל פִּי אֶתְּתֵלֵפוֹן בַּאש נְתְעַלַם פִּי חַאגָ'ה גְ'דִידַה, כַּאִינִין חְתָּא אֶתְתַּטְבִּיקַאת כַּתְעַלַם אֶלְלוּעַאת וְלַוְ אִנַהָא בְּסִיטַה כַּתְנַשִּׁט אֶלְדִּמַאג, וְאִלָא כַּאן אֶלְגַ'ו מְזְיָּאן נְחְ'רוּג נְדִיר דַוְרַה סְגִ'ירָה בַּאש נְבַּדֵּל אֶלְגַ'ו, בְּהָאד אֶשְּׁכְּל אֶלְוַקְת גַ'אִי יְדוּז בִּסְרְעַה וּבִּלְמֻתְעַה בְּלַא מַאנְחֵס בִּלְמַלַל.